दक्षिण अफ़्रीका मौसम बहुत विविध निज हदौ ईद विशाल देश तौ दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र दु। दक्षिण अफ़्रीका मुख्य रूपस चार मौसम दु, वसंत, ग्रीष्म, शरद रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषता, सर्दियाँ जून ईस अगस्त तंग निच, तापमान आमतौरस दस डिग्री सेलसियस बीस डिग्री सेलसियस तंग निच, दवा हदौ समय वर्षा ऊ लई सबसे कम समय दु। वसंत, सितंबर ईस नवंबर तंग, तापमान धीरे धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधा हरा भरा हाचिद। ग्रीष्म, दिसंबर स फरवरी तंग, तापमान बौधि निज वर्षा ली बौधि हाचिद, जनवरीऔ औसत तापमान पच्चीस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, मार्च ईस मई तंग, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण दु दक्षिण अफ़्रीका ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न भिन्न निच, निंगानु होदौपंग निमौ महत्वपूर्ण दु दवा हाम क्षेत्रों बीम ज्ञयाच यात्रा लान्नौ।